Si 'hiaj nej chuku lí chataj na min 'hiaj nari' tukwi'e chuj 'ngo chi'nin' xi chuj, ata tukwi' aché ni aráj xuj nej akuaj xuj nej tuku chuj nej man xuj riñan hia'a cha poste nej, cha chun nej mán chuj nej mán taaj chuj cha be' mán xuj nej ni tuku xuj nga tukwi' xuj, akuaj xuj ará xuj cha' ataj xuj niko' xuj tukwi' xuj bé ta min 'hiaj nej chuku lí ta, a'min xuj nga tukwi' ni ba taaj xuj ni aché xuj nano' xuj cha ta'ní xuj hiaj nasíj i xuj ni akuaj akuaj xuj ta xuj cha chun, tá 'ngo si skitinj xuj lí 'hiaj xuj ni maan chirú' chuj 'hiaj xuj ba taaj si chira' ta'ní chuj lí, ni akuaj akuaj xuj taj xuj a'min xuj nga ta'ní xuj ni nikaj xuj unanj chilú 'na' xuj cha ta'ní xuj, be ta min 'hiaj chataj lí niko' lí tukwi' lí aráj lí nej o' lí tukwi' lí nej 'ngo chi'nin' lí aché nej, bé ta min 'hiaj nej chuku lí ta a'min xuj nga tukwi' anin ruhuo' si bé ta min si sta'anj nej xuj ri'hiaj xuj man xuj ruhua chiñún' nan.